forsætisráðherra boðar tillögur frá nefnd um endurskipulagningu bankakerfisins um hvernig draga megi úr kostnaði þess er vænst að hægt

að bæta lífskjör takist takist að lækka kostnaðinn blaðamaðurinn var myrtur með grimmilegum hætti að sögn heimildarmanna tyrknesk stjórnvöld segjast hafa fundið ummerki um morðið við

Sádi Arabíu segir félagið ætla að stækka leiðakerfi sitt um fimmtán prósent þó að flugi til þriggja bandarískra borga verði hætt hlutafjáraukning er í bígerð til að tryggja meiri vöxt ella þurfi að hægja á fjöldi hermanna æfði í morgun viðbrögð við árás á stjórnstöð Landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli yfirmaður í sveitinni segir mikilvægt að æfa við veðuraðstæður eins og hér á landi það er kalt dimmt og magnað segir norskur vísindamaður um dvöl sína á rannsóknarskipi sem fryst var við hafís við norðurpólinn niðurstöður áttatíu vísindamanna á skipinu staðfestu að hafísinn minnkar stöðugt

gott kvöld forsætisráðherra segir von á greiningu og tillögum í næsta mánuði um hvernig lækka megi vexti og kostnað í bankakerfinu

í bankakerfinu miðað við annars staðar bitnar á almenningi í skýrslunni um stöðu efnahagsmála í aðdraganda kjarasamninga sem Gylfi

hagfræðiprófessor vann fyrir forsætisráðuneytið kemur fram að taka þurfi tillit til fleiri þátta sem bætt geti lífskjör en fjölda króna í launaumslaginu þar kemur fram að innlent bankakerfi virðist dýrara í rekstri en munur á útláns og innlánsvöxtum sé til dæmis mun meiri hér en í norrænum og evrópskum bönkum lagði Gylfi til að rekstrarkostnaður bankanna yrði kannaður ekki aðeins vaxtakjörin heldur líka

þjónustugjöld en mikil vaxtagjöld og há þjónustugjöld rýri lífskjör almennings

sem nefnd um endurskipulagningu fjármálakerfisins sem er að vinna að hvítbók um endurskipulagningu fjármálakerfisins er að skoða og við eigum von á greiningu og tillögum frá þeim núna í nóvember þannig að þú heldur að vextirnir þá komi til með að lækka ég held að það sé mjög mikilvægt að við greinum þetta því þetta snýst ekki bara um stýrivexti Seðlabankans eins og stundum er haldið fram heldur líka vexti viðskiptabankanna og þá þurfum við að skoða þennan kostnað sem þar liggur á bak við leiðakerfi

á næsta ári segir forstjóri

á Indlandi sem kalli jafnframt á fleiri flug til Bandaríkjanna safna þarf meira fé til að tryggja meiri vöxt og hlutafjárútboð er á næsta leiti blásið hefur hressilega um

undanfarið þegar flugfélagið stóð í skuldabréfaútboði þar sem söfnuðust fimmtíu milljónir evra og því ekki óeðlilegt að einhverjir hafi talið að fyrirtækið

væri að draga saman seglin þegar það tilkynnti að það myndi hætti flugi til þriggja borga vestanhafs

þær einfaldlega stóðust ekki væntingar okkar og við teljum okkur geta nýtt flota okkar betur annars staðar nýlega var Orlandó á Flórída bætt við og í næstu viku verður nýr áfangastaður í Norður Ameríku kynntur í heildina þá ætlum við að stækka leiðakerfið okkar um ca fimmtán prósent á næsta ári það er áfram vöxtur hjá Wow sjáum núna hvert Indverjar vilja helst fljúga

við erum líka að mæta þeirri þörf

að við erum að fjölga tíðni núna á helstu og stærstu núverandi stöðum okkar líka þegar þið stóðuð í þessu skuldabréfaútboði stóð þetta þá einhvern tíma tæpt ja það er alveg klárt að við þurftum á fjármagninu að halda á þessu ári verður sjötíu milljarðar segir Skúli þar starfi fimmtán hundruð manns og farþegar sem það flytji til og frá landinu séu þrjár og hálf milljón talsins til

að tryggja áframhaldandi vöxt fyrirtækisins þá munum við þurfa áframhaldandi fjármögnun

að fara í

eða að fá meira fjármagn við erum þegar byrjuð að undirbúa næstu skref og væntum þess að ljúka því svona á næstu mánuðum skulum við segja blaðamaðurinn

sundurlimaður lifandi á skrifstofu ræðismanns Sádi Arabíu í Tyrklandi þetta hafa fjölmiðlar eftir tyrkneskum heimildarmanni sem kveðst hafa hlustað á upptöku af morðinu lýsing heimildarmannsins er mjög óhugnanleg sjö mínútur að deyja hefur vefmiðillinn

eftir tyrkneskum heimildarmanni sínum hann segir að hafi verið dreginn út af skrifstofu ræðismannsins inn í lítið hliðarherbergi

hafa verið einn úr fimmtán manna sveit sem kom til Ankara fyrr þennan dag í einkaþotu á meðan hann var á lífi hann hafi hlustað á tónlist á meðan hann framdi ódæðið Trump Bandaríkjaforseti virðist vera farinn að draga taum stjórnvalda í Sádi Arabíu æ meira eftir að hann talaði við konunginn í símanum en hafni þeim vísbendingum sem hrannast upp Trump hefur einnig sagt að hugsanlega hafi þetta bara verið óprúttnir morðingjar á eigin vegum það sem hins vegar grefur undan þeirri tilgátu er að New York Times hefur staðfest að níu úr þessari fimmtán manna sveit sem kom til unnu fyrir leyniþjónustu her eða ráðuneyti í Sádi Arabíu nokkuð sem gerir stjórnvöldum í landinu enn erfiðara um vik að þvo hendur sínar af ódæðinu tyrkneska lögreglan rannsakaði ræðisskrifstofuna í gær og Erdogan forseti Tyrklands sagði eftir þá rannsókn að ummerki hefðu fundist um að eitthvað misjafnt hefði átt sér stað veggir voru og ummerki voru um sterk hreinsiefni þá voru tekin líffsýni innan úr ræðisskrifstofunni sem verið er að rannsaka c n n hefur eftir heimildamönnum sínum að stjórnvöld í Sádi Arabíu séu nú að hanna skýringar sem gangi út á að yfirheyrsla yfir hafi farið úr böndunum og hann látið lífið einhverjir blórabögglar verði látnir gjalda fyrir dauða

til að kanna hvort stýra þurfi ferðamönnum með öðrum hætti en gert er skýr merki séu um að mörg svæði séu komin að þolmörkum ráðherra ferðamála flutti Alþingi í dag skýrslu sína um þolmörk ferðamennsku sem ítrekað hefur verið rædd í kjölfar þess gríðarlega fjölda ferðamanna sem streymir hingað til lands ráðherra sagði í framsögu sinni að nú sæjust skýr merki um það víða hér á landi að svæði séu komin að þolmörkum það þýði á mannamáli að

svæðið þolir ekki meiri ágang við óbreyttar aðstæður ég tel að það sé orðið tímabært fyrir okkur að velja hentugan ferðamannastað til að keyra slíkt verkefni á til reynslu útfæra verkferla sem henta á þeim stað til að hefja markvissa stýringu meðal annars á grundvelli þolmarka og vöktunar á þeim ég mun beita mér

að við hefjum slíkt verkefni sem allra fyrst en sitt sýnist hverjum hvort sem rætt er um

þolmörk innviða landsins eða samfélagsleg þolmörk svæða og mörgum þingmönnum finnst stjórnvöld bregðast

og gera allt of lítið skýrslan sé áfellisdómur yfir stjórnsýslu ferðamála af hverju erum við enn þann dag í dag að markaðssetja og leggja áherslu á staði eins og Gullfoss Geysi og Þingvelli ætti áherslan ekki öll að vera á að markaðssetja aðra staði og

aðra landshluta en þann hluta Suðurlands eins og höfuðborgina þar sem ágangurinn er mestur og þolmörkum er náð Ari Trausti Guðmundsson sagði þolmörk snúast um aðgangsstýringu sem kalli á samvinnu allra sem hlut eigi að máli það ferli kalli á einhver ár þessi svona harkalegu og

viðbrögð sem mörgum finnst við milljónum ferðamanna eru fullkomlega eðlileg þau eru okkur sjálfum og þau eru ferðamönnunum til góðs því að ferðamenn til þess að standa í langri biðröð sem nær frá hakinu og alla leið niður á Þingvelli já þarna kom fram gagnrýni á stjórnsýslu ferðamála hjá mér er Jóhannes Þór framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar Jóhannes er

fjölgar jafn gríðarlega og hefur verið

þarf að fara fram til að

ekki komin að þeim mörkum

er ekki í lagi að það verði bara

nú þegar aðalmálið að það sé byggt á gögnum og rannsóknum

ferðamanna yfir í annars konar gesti á landinu fjölmennt lið

lenti með þyrlum á Keflavíkurflugvelli í dag þar sem æfð voru viðbrögð við árás á stjórnstöð Landhelgisgæslunnar á vellinum veðrið á Íslandi hefur mikla þýðingu fyrir þjálfun hermannanna segir yfirmaður þeirra æfingin í dag er hluti af

varnaræfing Atlantshafsbandalagsins frá árinu tvö þúsund og fimmtán

fer fram í Noregi þar sem um fjörutíu þúsund hermenn og sérfræðingar frá yfir þrjátíu aðildarríkjum taka þátt æfingin hér var öllu smærri í sniðum upphaflega stóð til að æfa landtöku fjögur hundruð hermanna í Sandvík snemma í morgun en hún var slegin af vegna veðurs meðal annars voru skipin sem

áttu að sigla frá enn það langt frá landi foringi í liðinu segir mikilvægt að geta æft við aðstæður eins og eru hér á landi

undan landi á meðan þær lentu sveimuðu aðrar yfir svæðinu til varnar tilefnið var að hryðjuverkamenn höfðu gert árás á stjórnstöð Landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli sérsveit ríkislögreglustjóra var þegar komin á staðinn hermennirnir dreifðu sér strax eftir lendingu á tiltekna staði hlutverk hermannanna sem

komu með þyrlunum tveimur var að tryggja þetta svæði og þeir tóku síðan við af sérsveit nokkru síðar var aðgerðum lokið og hermennirnir fóru aftur um borð í þyrlurnar og yfirgáfu svæðið æfingin mun hafa gengið að óskum

í Noregi búast má við tíu herskipum frá fjórum þátttökuríkjum til landsins og á sama tíma verður svo vetraræfing í Þjórsárdal forsætisráðherra Bretlands kom til Brussel síðdegis og ávarpaði leiðtoga annarra aðildarríkja Evrópusambandsins þeir ráða nú ráðum

sínum fyrir leiðtogafund á morgun án fundurinn á morgun er af mörgum talinn úrslitatilraun til þess að ná samkomulagi um framtíðarskipan viðskipta á milli e s b og Bretlands og um landamæri Írlands og Norður Írlands May lagði fram tillögu af hálfu Bretlands í sumar sem leiðtogar Evrópusambandsins hafa tekið fálega og krafið May um aðrar

tillögur hún sat fast við sinn keip þegar

leiðtogi spurði hana í breska þinginu í morgun hvort tillaga hennar væri enn

hitti Donald Tusk forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins einslega á fundi síðdegis og síðan ávarpaði hún leiðtoga aðildarríkja e s b þeir snæða nú kvöldverð án

og ræða afstöðu e s b fyrir leiðtogafundinn á morgun tusk er ákveðinn í því að sjáist engin merki um að samningur sé í sjónmáli verði fyrirhugaður fundur í nóvember þar sem til stóð að undirrita samkomulagið blásinn af eða einfaldlega haldinn sem undirbúningsfundur fyrir útgöngu Bretlands án samnings við e s b allir eru hins vegar á einu máli um að það yrði mikið efnahags og stjórnmálalegt áfall fyrir báða aðila hverfi Bretland úr Evrópusambandinu þann tuttugasta og níunda mars á næsta ári án samkomulags gert er ráð fyrir tuttugu og eins mánaðar aðlögunartímabili eftir það en fjölmiðlar ytra segjast í dag hafa heimildir fyrir því að

aðalsamningamaður e s b hafi boðist til að bæta einu ári við aðlögunartímabilið til að freista þess að ná samningum almennt ríkir svartsýni

Brussel fyrir leiðtogafundinn á morgun Donald Tusk segir enga ástæðu til bjartsýni og Angela Merkel kanslari Þýskalands sagði að þrátt fyrir að enn væri von um samkomulag þá væru þýsk stjórnvöld farin að undirbúa sig undir útgöngu Breta án samkomulags hafísinn við norðurpólinn þynnist stöðugt og ekkert bendir til að breyting verði þar á áttatíu vísindamenn sigldu gömlum togara

inn í hafísinn til að rannsaka þróunina og dvöldu þar í hálft ár við erfiðar aðstæður það var í byrjun árs tvö þúsund og fimmtán sem norska sendi rannsóknarskipið Lance smíðað nítján hundruð sjötíu og sex til norðurpólsins tilgangurinn var að rannsaka bráðnun íshellunnar í stuttu máli var Lance látið frjósa fast og ísinn rannsakaður þannig Harald forstjóri innan stofnunarinnar kynnti leiðangurinn á

í Háskólanum á Akureyri í dag með sýningu enn er unnið úr niðurstöðum rannsóknanna en meginniðurstaðan er sú að ísinn við norðurpólinn hefur minnkað mikið og þynnst og þó að aukin snjókoma virki að nokkru sem

bendir ekkert til þess að ísinn muni aukast bara minnka hlýnandi loftslag veldur auknum stormum á svæðinu og á þessu hálfa ári skullu sex stormar á rannsóknarskipinu áttatíu vísindamenn tóku þátt í leiðangrinum sem gekk stórslysalaust fyrir sig þó einn við fall niður stiga í skipinu í byrjun var meðalhitastig undir þrjátíu gráðum í mínus og algjört myrkur allan sólarhringinn hægt væri að knýja allan fiskiskipaflota landsins með repjuolíu segir sérfræðingur hjá Samgöngustofu Skinney Þinganes hlaut í dag verðlaun fyrir framtak í umhverfismálum samhliða skipaútgerð rekur

fyrirtækið stórt kúabú og ræktar repju sem nýtt er sem eldsneyti á skip fyrirtækisins útgerðarfyrirtækið Skinney Þinganes stundar ekki aðeins fiskveiðar heldur er einnig komið út í landbúnað fyrirtækið á stórt bú á Flatey á Mýrum og er jörðin tvö þúsund og fjögur hundruð hektarar

er ræktuð repja og unnin úr henni olía sem er nýtt sem eldsneyti fyrir skip

þeir geta notað olíuna sem kemur úr

þeir geta notað fóðurmjölið sem kemur

og þeir geta notað stönglana sem koma frá

fæðuöryggi og orkuöryggi þeir eiga eitt stærsta

kúabú landins

geta nýtt allar aukaafurðir í kúabúið þannig að þeir eru í rauninni að spara við ætlum okkur mikið á þessari leið þetta er þetta er upphafið búin að gera okkur grein fyrir að það eru fleiri sem vilja fylgja okkur væri hægt að knýja allan íslenska flotann með repju við þyrftum þá að framleiða hundrað og sextíu þúsund tonn af repju við eigum nóg land undir þetta

getum ræktað þetta allt saman það er bara spurning um að setja hlutina af stað og líka annað

að fá bændur í þessu landi til þess að vera með mér finnst betra útgerðin er að fyrir olíuna inn í landi og byggja þá upp íslenskan landbúnað og hagkvæmari hátt en áður Sandra Rán sér fleiri tækifæri hjá Skinney Þinganes til að auka sjálfbærni þar á meðal

frá kúabúinu

framleiða metan og þeir gætu í rauninni framleitt metan búið til rafmagn úr því á allt kúabúið til að reka kúabúið og gætu mögulega sett upp hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla Toyota á Íslandi fékk líka umhverfisverðlaun atvinnulífsins í dag og

ársins ræktun sala og neysla kannabis er orðin

í Kanada þar með varð Kanada annað landið í heiminum á eftir Úrúgvæ til að heimila almenna framleiðslu og notkun kannabisefna fyrstu kannabis

opnuðu á miðnætti á Nýfundnalandi og þar mynduðust þegar langar biðraðir fólks sem beið eftir fyrstu grömmunum sínum talið er að á annað hundrað mikil fagnaðarlæti brutust út þegar fyrstu viðskiptavinirnir voru afgreiddir og þeir sögðu þetta merk tímamót morgun er útlit fyrir hvassa suðaustanátt og morgun á sunnan og vestanverðu landinu en snýst í heldur hægari

átt síðdegis víða bjartviðri norðaustan til og hiti tvö til níu stig Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer

yfirmann bandaríska flotans í Evrópu og Afríku og í menningunni kynnir Guðrún Sóley sér listrænar hliðar

og lítil málverk með stóra skírskotun og þá skulum við sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður

íþróttafréttum á eftir Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir sem varð

í tvö hundruð metra hlaupi á Ólympíuleikum

ungmenna í gærkvöld segist

árangur sinn Evrópumótið í hópfimleikum hófst í Portúgal í dag og stendur yfir fram á laugardag meistarar síðustu tveggja

karla í fótbolta mættust í í gærkvöld þetta og fleira í íþróttum hér á eftir forsætisráðherra boðar tillögur frá nefnd um endurskipulagningu bankakerfisins um hvernig draga megi úr kostnaði þess er vænst að hægt

að bæta lífskjör takist að lækka kostnaðinn var myrtur með grimmilegum hætti að sögn heimildarmanna tyrknesk stjórnvöld segjast hafa fundið á ræðisskrifstofu Sádi Arabíu forstjóri

segir félagið ætla að stækka leiðakerfi sitt um fimmtán prósent þó að flugi til þriggja bandarískra borga verði hætt hlutafjáraukning er í bígerð til að tryggja meiri vöxt ella þurfi að hægja á fjöldi hermanna æfði í morgun viðbrögð við árás á stjórnstöð Landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli yfirmaður í sveitinni segir mikilvægt að æfa við veðuraðstæður eins og eru

hér á landi næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn íþróttir veður og Kastljós